Extincteur signitry zany lefa ohatry koa zany hoe misy tragno may io zany na afo miredareda be milalalala be da avy lasitagny ategna misy raha zay poserigny amin'igny akoa guidon io da miboaky lastagny avy ame vavan'igny raha igny amzay misy hoe mousse, mousse zay mivoaky lastagny hamonoagn'afo.